Ñy hataoko zany, laha zaho ro hama hamakivaky ranomasinim-be aminy ñy sambo: -La fa no avoriko ñy jabo, avoriko ñy sike, ndrahy ñy fitaova zay ilako, handehanako amin'izay sambo zay, zaho raiky avao hamakivaky azy zay.